<noise> أحب الأغاني الهادية اللي فيها كلمات جميلة، ومعبرة احيانًا بعد أسمع شي فيه حماس حسب المزاج واحيانًا بسمع ال <hesitation> الاغاني اللي تطلع ترند متل اغاني الشامي و <hesitation> والمغنين اللي على الساحة حاليًا فا كتير أي أغنية تنشهر بروح أسمحها إذ حبيتها برجع أسمحها دجدي.